غير قالت قاعداً تنتچ تچاه في الفن معناها اما تنتچ في يعني بحسب آآ حاچات يعني يحط فيها الإنسان العبد هو لي يحط حاچات والآلة هي لي باش تنتچ، آآ فينا المو ماهيش آآ ماني قاعدة موچودة يعني حاچة هاديا توا حنا بالعلم والتطور التكنولوچي وكل شيء قاعدين حاچات هاذوما يصيروا يعني ماكش باش تستغرب غدوة كانت باش تلقى حاچة هاكايا يعني ماناش.